Ing petut ap siket nyu, ko tarik taman arap taman, ko kocham aa kichaam apaipachini petunotok amu kii petut ake nikitoma akere. ko cham akure mokochoronik chuuk. akure chemmakikat, akure tilyonutik chuuk tukul, ak lakook tukul, aeny artet anan aeny teta, nyekesherekean kapisa amu petut ne mie notok, akuur nyekeamishe anyun nerook ke ngalal anyun, keaam emoosto ak lakok, ak korook kitikoon kei. ketikon atikoon lakok, alechi ongetepii kuni ongetepi kuni, ke- kekanyitkei, o- oeku piik che konyiti piich, oeku piich che tinye konyit che chomtoos eng' koriik kway, che chomtos eng' olemito, ochaam sikiik kwook, ochaam ochaam kei, mecheywek kwok ocham chii tukul, ko katikanet nyu ne cham nyotikoni anyun lakok eng' petut nyu ni kapasiket nyu notok. alechi akot akwek komache oopwat petut ng'wong nepo siket ng'wong sokooyumi lakok kwok, oyuum tilyonutik kwok, nyo aam emoo kunotok, ko kounotok anyun keamishei anyun nekitar komakisaisareet kei. kesochi kei komawechi kei chitukul koo nyii, ko unotok anyun.